لما القطه لاقيت القلاده السحريه <noise> وطلع لها <noise> منها الجني قالها ليكي تلات امنيات-فاختارت اول حاجه انها تبقي بتعرف تتكلم قالها طب ليه مختارتيش انك تبقي بني ادم-قالتلو لا انا عايزه ابقي اعرف اتكلم-ولما اختارت دا وحاولت انها تتعامل-وسط البني ادمين انها بتعرف تتكلم الناس كلها خافو منو-فرجعت تاني للجني قالتلو حولني لبني ادم وبعد ما حولنا لبني ادم اتمنت انها يبقي عندها فلوس كتير-عشان تعرف تعيش وسط المجمتع الي هي كانت فيه